<noise> <hesitation> Magnino anao mbôla magnotany zaho; nefa zaho zay efa in-drivony efa ampy an-drivony nivolagna tsia agneky nefa anao mbôla miensista fô, dia tsy haignao amin'izay anton'ny raha zeigny, mahatonga raha zegny lay raha nataonahy iny aiky tato afara oe agnanana ilay raha tsy manjary iny, dia zay amiin'izay mahatonga zaho oe efa tsy maneky eky ny mbola raharaham-piavagna.